Aye wida hido in Vietnam in mnjeka erbimo kalo enka oro enka mata enka tawo en gar eka tino enka erbimo gour tanga gourtani odor awan odor dodu fa duki odor tugan odor gourjugran odor orman odor kakara yani en erki una ketani lakin agar tanga erbimo hidon tarin menjeka ingal lag ka erberamo eron firgi kan owni fa amanteer